واو والله حسب يعني اذا كنتو نعساني وعندي ثث ساعات فراغ اكيد غاح أنام واذا ما كنتو نعساني غاح اقرا كاتب او اطمش مسلسل حسب مزاجي حسب اش عندي وحسب طول الكتاب وحسب طول المسلسل وحسب كثيغ أشياء ف اي غاح اقضينو هشكل الوقت او يجوز اعمل أعمال يدوية